شوف، إنا أميل يكون لي عشرين شجيجا، يعني البيت يكون مليان بالحيوية، مليان بالضحك، كل يوم في مغامرات وفي تحديات جديدة، ما في ملل، أجدر أتعلم من كل واحد منهم وأكون جزءً من عائلة كبيرة، لكن في زحمة، لكن الحب والتواصل بينهم يخليني استمتع باللحظات اللي أجضيها معهم.